Baŋk ko mbooñ, ko nokku mooftirɗo kaalis, nokku ñamloowo kaalis, nokku golliroowo kaalis. Tawi aɗa yiɗi mooftude kaalis ma, a nawan toon kokkaaɓe kaalis ma ɓe ngitta hen seeɗa, ɓe mooftan ma. So tawi aɗa yiɗi ñamlaade kaalis kadi ñamloɗa kaalis kadi, ni woni njoɓira seeɗa seeɗa.